Mening olti juft poyabzalim bor. Ikki juft krossovka, bir juft botinka, bir juft sandal, bir juft klassik tufli va bir juft sport etik.